<hesitation> أكتر نوع ضوضاء ميخلينيش نعرف اننام <hesitation> وصوط عالي يعني هو صوط الكلب او لما يكون في طفل عمال يبكي جنباي. دا بيخليني مش باعرف اننام، وبيعملي ازعاج ويمكن يخليني ننفعل، لان وكت نوماي محتاج يكون فيه هدوء ويكون فيه <hesitation> يعنيي نوع من أنواع الراحة. فلو في صوط كلب بينبح جنباي او صوط طفل بيبكي مش بيلخيني اننام وممكن ايضيع النوم من عندي ويخلي عندي أرق.